أستطيع أن أفهم اللغة الإنجليزية بشكل جيد، هذا بفضل الدروس والأفلام اللي أتابعها، كمان أحب أتعلم بعض الكلمات باللغات الأخرى مثل الإسبانية والفرنسية، بعض الأحيان أتابع مجاطع فيديو لتعليم اللغات على الإنترنت وأستمتع بالتعلم اللغوي، وحابة أتعرف على كيفية تعبير هذه الشعوب عن نفسها، هذا يساعدني أوسع مداركي وأفهم الثجافات بشكل أعمج.